अमुतो भगत लोग ती अमुतो साकाहरी भुजन। <hesitation> भुजन जी खानो रोहे ती जी हमो बनाओजे ती एंतिन रामा में दाल। बनाओं चुक्खरांदू रूटी बनाओं साक बनाओं ने पोलो दई रोहे। ती दही खाने ती पोलो कोई कोई पापड कोई ती बजारी अमुट। से खाने ती पापड ती पापड <hesitation> ने ऐसो सब। करेने अच्छा पूरो साकाहरी भुजन बनाओं सुद्ध साकाहरी।